والله بالنسبة يعني <hesitation> عشان إن إحنا نحافظ على النباتات في الأماكن المقفولة أو اللي مبيبقاش فيها نور كافي، يعني بقدر الإمكان نخلي الغطا ده يبقى شفاف شوية، عشان الشمس تدخلها، ويبقى فيه عملية بناء ضوئي موجودة، وكذلك <hesitation> الماية تبقى باستمرار وننضف حواليه وكده.